हथोड़ी के इस्तमाल कील ठोके चीजे के जोड़े आउ। चीजन के तोड़े में कल जाईछे आउ एकर इस्तमाल। फ़नीचर के जोड़े आउ असबाब लगावे धातु के मोडे। या अकार देवे में भी काम आवेच्छे चिनाई ड्रिल आउ। स्टील चेनी के चलावे में भी एकर इस्तमाल होके छे। कॉबिनेट बनावे में भी एकर इस्तमाल होके छे। फिनिंशिंग में भी एकर इस्तमाल होके छे और। रिवेंटिंग में भी एकर इस्तमाल होके छे और भी। कुछ कुछ चीज में एकर इस्तमाल होके छे।